Iyaa elongo loovene oshiima shafimana omutakumi olo oshapi oshapi ndishi ohapatulula ngenge oshapi ina ipatulula ponduda nena eli meni omo itamuyi omunhu iyaa nongenge nee owapatuluka opo nee ndishi homono ashishe osho shili moni londuda iyaa ngenge nee otwakala ina tupatuluka kehongo nee olo hali ufanwa oshipatululo nena ohatu kakala tuli konima ngenge owakala uli konima oholihange waninga oshihakanwa shakeshe shimwe shii shaashi ihoshiiva vali eshi shiwa naashi shii shaashi inopatuluka ngenge otwa hongwa atushei ndee hatukala twahongwa ohatu kakala ile otuna okukala ovanhu vawa moshiwana otuli ngaashi ngeno tulyeni moshilongo shetu oomu moshilongo shetu omu paife ngenge inolongwa ouna okumona oixuna shaashi keshe ngoo oilonga taikakuta oipumbiwa yayo elongo ndee ohaikala nee ili pombada paife oholipula nee toti Ngeenge nee mboli ondakala inandilongwa ouwa aushe ou ohandi kuumona ngoo ndishi eshi hatu kongeni oilonga osheshi twahala oku kavatale ee famili detu ngenge owakala nee inolongwa ohokelihanga nee ofamili yoye oyo otaimono oixuna shaashi kapena ou teivatele shikolela kwaashi kwali waya wakahadeka oilonga aayo ndee i nodjamo shaashi oipumbiwa kuina moshilongo nee shoovene ngenge otwadimo ndee hatuyeni pondje ndee pondje opo opena ovanhu valongwa ohaveya nee ohaamonene nee ombululu moshilongo eshi sheni kutya ituyemo utale munya ngaashi nee monamibia omu muna eliko latwa pedu ngenge nee otwakaleni inatulongwa monamibia aamu ava valongwa otaveya ndee taatutumo eliko shaashi fyeni ava oovene veliko katuuditeko inatulongwa ovena okawe ituyeni tukekataleiko ohatu valombwele ashike hatuti ohatu kekateta eshi nee tekekateta ngaho okaima aka takaalukako nee hakaka kaileko koo otakutiwa aaye ngenge taka tetwa ohakamewa ndee takaningi kashuushuli ngaashi ngaa kaninga kanini ngaho opo hakakala kefike opo omanga omunhu okwali adjamo nemanya lifike po cement Ndee ove ouna okuudako shaashi kushishi okuteta okawe kamushishi kapena oo alongwa okuteta okawe omuna okulombwelwa kutya aaye opo ashike kefike oopo tambuleni ashike ohotambula nee shaashi oove inolongwa ndee ngeno okwali ngoo walongwa ndee toti aaye vamati vange indeni ndee tamu kamona kutya eeshi ohadi kwatwa nomukalo uli ngahelipi ngeno omaliko aeshe otwaa nande ngenge kapena ou nokuli tati aaye ame inandihala okukafya omeva ame itandiiko oko ngaho ndishi elongo loye totula pedu ohokelihanga nee opo oove waningwa oshihakanwa ngaashi ndapopya petameko kutya ngenge owakala inolongwa oove honingi oihakanwa yowii aushe ngaho otaveya nee ndee takufapo nee eshi deni amushe shaashi nyee omwati ina muhala okukafya omeva onye nee mwaningwa oshihakanwa ngaho iyaa otashiti hano nee opo ngoo tukale tuli kombinga ya amenwa otwa pumbwa okukala twalongweni